Etiopia pe ko opa oyuaviavi clima jokope oime uajaete ye ˂hesitation˃ iroiva jare jae oime ivi uajaete ye ivi ñaki jare oime vi gunoi iviv tini jokopr vi.